مشروبي المفضل هو القهوة العربية. أحبها لأنها تعطيني طاقة، وفيها نكهة مميزة بالتوابل. طريقة تحضيرها سهلة. أول شي تغلي المي- المي في دلة، تضيف ملعقتين كبار من القهوة العربية، تتركها تغلي على نار هادية لعشر دقائق. أنت تضيفي الهيل حسب الذوق، وأحيانا زعفران، عشان يعطيها طعم فخم. تتركها شوية تهدا، وبعدين تصبها في فنجان صغير طعمه ما مميز. وأجواء شربها تكون مرتبطة بالضيافة والراحة.